Nëse do të isha një astronaut i ngecur vetëm në një stacion hapësinor, do ta përdorja kohën për me ba eksperimente shkencore edhe me vazhdu kërkimet. Gjithashtu, do të sigurohesha me mbajtë një rutinë të përditshme me ushtrime fizike për me qëndru në formë dhe i përqendruar.